Salañitsy e! Salañitsy rañadria! Da mialatsiñy za no hitsanga alohan' areo eto, tsy ray aman-dreñy fa zañaky tsy zoky fa zandry. Ndre zaho mitsanga eto io tsy tomporesaky fa iraka avao koa.